असो छे के भाई कुर्छी बटी जाए, अब तुम कुर्छी बटी जाओ, भाईया ये फाईल लेक वदर जाना है, वो चाहेगा। भाईया पानी एक हिलस लाओ, तो आपके लिए पानी लाओ। भाईया चाई लेक आओ, चाई लेना आगा। कुर्छी बटने के बाद आदमी पावर आई जाए, तो भाईया अगर कुर्छी बटने के बाद अपना पास पावा रही जाए। कुर्छी बटने के बाद अपना पास पावा रही जाए, तो भाईया अगर कुर्छी बटने के बाद अपना पास पावा रही जाए। कुर्छी बटने के बाद अपना पावा रही जाए, तो भाईया अगर कुर्छी बटने के बाद अपना पावा रही जाए। कूर्चि पर बैठने को यू फायदा है, तुम चपरासी को कहोगे चाय भी लाएगा, पानी भी लाएगा, सब काम।